بصراحة انا احب الشخصيات التاريخي الي قادت المعارك والي تمثل يعني دور كبير بل المعارك مثل هولاكو وهتلر حتى القادة المسلمين بس الشخصية التاريخي الي احبا اشوف خالد ابن الوليد اشون كان احارب واشون كانت تجينو خطط يعني كلش مميز.